Për giughé da bin a scacchi l'impurtant al e sempre pruvé e e giughé d'partìe, cuindi avant avent sinc ani mi tacherìu a giughé cun persun-e ch'a sun esperte prima d'mia zon-a, pöi diventant pi brau tacherìu a fe d'tornei sempre pi pi dificili e parei almenu ëmparerìu cuaicoza d'nöu